بالتاكيد الشعور الاسوا لو لم يحضر احد جنازتى لان جنازتى هحتاج الكثير من الناس فيها لكى يدعولى و يدعو لى ان الله يغفر لى و يدخلنى الجنه لكن الزفاف من الممكن ان يحضر احد و ان لا يحضر احد اخر لن ازعل فى ذلك لكن الجنازه ساحتاج كل شخص ان ياتى لكى يدعو لى <noise>